एबे मोर यपने देशवा क खेल सभ त एबे बहुते नै बडउ ना कतउ की एबे पहिला पहिला एबे जसने इअ टि.भी. सभ, समाचार सभ ओसनक खासे हैने हलउ यहवा मन्सवानी हेरै सभ । उहेसे मन्सवासभ बढी जसो इहे खेलवा सभ खेलाके एपान जुनवा सभ कटोइ हलउ । एबे उहे एबे हेरेके फेरी उहेनै ओथिया पहिला चैं डौल खरई हलउ मन्सवा सभ तर एखना एबे जुन ओथिया बढी जसो टि. भी. क प्रभाव एबे एता उता समाचार सभ, पत्रीका सभ पढईक माहा बढी जसो एखना हेरेवाला चैं गेनओई बढी हेरसउ । हसे उ बाहेक क्रीकेट ,क्रीकेट फेरी गहनी नै यखना हेरसउ मन्सवा ।ओसही एबे ओतही गरोनवा मै जाके फेरी हेरसउ अथवा टि.भी.या मा ,जुन चलई हसै टि.भी.या मा ओकरहिमा फेरी हेरसउ ।